يا خوي انا الهواية تاعي المخيرة لي نشتيها هو البالو، انا نشتي نلعب بالو على بالك ملي كنت صغير كنت نلعب بالو، وشوية نعرف نلعب معلياش مليح، نلعب في دي- فالدفاع نلعب فالدفاع ونعرف حتى ان شوي نتقدم نهاجم نعرف نهاجم نعرف ندربلي نعرف كذا <hesitation> هذه هوايتي لأني ندير الرياضة ندير فيها كذا تجري <hesitation> تجي تلعب مع الناس تضحك تقصر تتقلق ساعاتش.